أكيد، <noise> من الأفضل إني نقضى الليلة في مخيم على- على قمة جبل <hesitation> جو الجبلي يعطيك تجربة مختلفة تماما، منظر طبيعي وشعور بهدوء، شعور باسترخاء، تعيش حياتك في البر تكون شي كثير حلو <hesitation> يعطيك راحة نفسية، وهدوء.